Oni etsako nitsemana onafemai na ozawo okhayor khokerokpotso eme me okpotso rayokhokere noramiegbe ohozowo nora reyor ona rimieniraregie onozawo nadetor rokhi onozawo urami abonozawo rirererokuwe ozawo nodamoi ekpe norekpe na afe nitse orerogbaferie yawo khe meh khen rawa khi iyowa khe ekerie orarogberawo anozemierakpo ore kpenira amie onozawo oreyere ikhi otse rokpa ikhirare muami ozawo noremeh wonu ozawo nomoi ekpe ozawo nogie okpotso sese uwere gio okpotso mama onomosi na iyorkha rue e ebi ikhakhe rue weyara emurara ru emurare gbe urarayetoware abi kura kere muragbe onokposo okheyori eh ozawo meo ikere ukhakheruemeyara ikere nutigi owa wowo anirarazekhi aki imoi emina aki nikere merakie rari o akhayokhiami rakhemuna okira odia noreya Makue sesonu were ozawo ikhefe kpo ikirozawo aremie rere ikhefekpo ikh irozawo re mie rari okpotso okha detor khomoi mogbe okhozawo rirokere nora gbe ikpegoro nora regiori oruwere okhia so oso okpotso rago zawo ekuwe mamah ozawo okhare rekira oradio nozawowor odiokpotso wo ikhemokpotso kerekpo ikirirora ravior zawo oreyanabi okpotso okere norese mare weyara ukpu ome kokuwa ukpa aviri oyowa okpotso odetor ono khe namori revare st khamori ovare ririghora rerema ne orueogbe okpotso okhakerenomua mi omama abu were rari khia eme merekpo aroyo mama are eh ugie mor onokpotso na okhafo moimieo makhafor ruegbeo egbebemoro ror onokposo nata nora khi aki nuosori ugie mor ugie mor umie ohokoso okhefor kionakaki okhaki onaki okpaono omo obo ori kpobo uwere okotso emegeze ogeso nor zawo nogerege re rokpotso nor zawo nogerege re rokpotso nor gere rokpotso emo zawo gie mie egbo potso ikhi otse okpa ikhiro zawo kerewegbe niotopotso. Ozawo okerokpotso noregere uwere okpotso norerero kuowa okpotso norarerero khuwiri ghorari okpotso nokira khokhafiowa udu okhara zori eve eva eh oniami mema ureso khemore kho zawo wewe yakho rari onami mera osowe ro gbe yeh onamimera oregi didigi yeh ona mimera khi emoku kpo or regbero guereye umie khonozawo uduro or yarokpa but okharina khonoza wo eminakhe or or aminirorue orudu onokpotso egbe ore onokpotso nitsemeh nirue egbebokpotso re re orue mor niro anani royakpo udu ro orara gbara irie moh oraroyowo efefe nire vare owakpo ani me oyo wa ami me okheme egbe bokpotso rirue onozawo okha se mie onokpotso emare emodayok khoke omotso okha nemare ogereni emare ozawo ogeke rora obo okpotso soso okpotso nor renie mare iki owoe owoe owoe rokpa te hi khirawe wami nawu okpotso ore rese mareh ramie ananor tioriwo egbenitsori era rakere wemo hami. Ikhemoi okpotso okharute okhi emi nakhe amimie oruna amime oruna ha ha hamenete arokpabisue aker oniro wioni onuwerenitsema onami afenimamuo na akheremoni ror omo ore mokhere wokpotso niro kharue okpotso oreremi okere womoh igerere omo ogesowero okpotso weh yara ababoro morereya kpo ari ono moniroruera omoicheo abo mowe chieno umie ono kpotso rorowo ono mora orarestani oya wewe notsose samoriwo rari reme onomo ra omoi anano mie wegbe nitsori niro regoro tioriwo irorogeri kira waga nitsoni omoh onomoh okhare re kira okpotso omoichei onomora omoimon okpotso ra niroru omoi ememiroru nor retiori wo onuwerenitse ma woni etsako na omoiaborire diowo omo okharo kpotso udu ofunorire okpotso okha rai omo udu ofunorire emo ami emonokira amiegbe agiegbe zewor que maybe okiru uki kokuwa oki ri ukpe. Okiru kpe okpa okirukpe eva aremie khi onu ukira neno khe que stu ukpe ari ha hami rakha kheruna rari ri eme ekheruegbera onomoh okhere onokpotso or no okotso ohereono omomoh emie onuwere emie ona okpotso na raratigime resi uwerere then onomore okherimie okokpotso na okpotso nana gime seso were then onokpotso okeri mie onomoh norarigior sese uwerere onefera eramie afenitena onomoh oto nenomosi oraremie afenisi rorowo okha kira okhakira omoi erah or omoi iyor orare miera eramaho womo binikere merue rikere megiyere agbo nitsehmeh makuemama agbo umie irara okheyor onomosi abumiori otiewo oyokhie otioriwo. Umie <hesitation> onierara ogeri noi onomosi onomomena otiewo oyokhe otioriwo oyokhe emoyowo arara miafewa onomosi ewa fewa onogboma ekheri zema evare afewaono mosi ekheyori eh mare re okhaki ra khey okhe tie egbe wo maro boyo nerayeruwere ni tsera ne nerage nuwere ne rawami <noise> oni erara nagi iyora eresadua nira agbadua nira are soni ah ahmire que azema ah nera eh neva wonami.